Kum ɗe lu tlo wugo na̱ gasi na̱ tla̱t nya gi kume a pol gwe ka̱ wugo a pa a tlinya a sak yen kume mal ka̱ niɗa̱ go a sak ɓulsi ka to a ɓulsi wugo a yen kangwe ɗe pa sa̱ tli wu, to yil wugo a mago a pal teɗi kume a pal tet wu a pa a ngo ilgwe ba nguk na̱ gasi wu, a nguk illa̱ na̱ gasi wugo to a pa a kan ta̱npa gini a li ka̱ zhin ko ndal kume ka̱ dlel ka̱go ndal ka̱n ba kami a li ka̱ me a nak ngo ilgwe pa wo ba pa̱li wu ka we kume a pal wu to a pa a po ng illa̱ nguki ga̱ ka̱ cin to kume a mbi illa̱ ngukiga̱ cin wu a ci wugo a pa a zigaa a yili to ko ka̱ lu na̱k njetit jina̱n ji lu da̱mti jina̱n ji kiɗi mbala̱n ko kuma nak lugwe ma ma nak pita da̱mti suk yilkeni ta̱k kum kulu ga̱ yilka kota̱ yilka kum kulu gwa wu to a ma̱ da̱m ka̱ li zuwa har ka̱ sukti a ma̱ niɗa ka̱ li kum ɗe sukti ɓal ɗe cin po ndabi wugo ba pal teɗi a duba mal ji ju, a yen kangwe ɗe pa wo sa̱ pal wu ko kol jwe ɗe pa wo sa̱ ni ɗa̱ ju ayen kangwe ɗe pa sa̱ ni wu, a pa a po yistlasi ka to lu tlo wugo a pa kume a yitlasi ka̱ wu gas ɓal go te ka̱ gas ka kaman ko karfe sha ɗaya ko karfe goma da rabi a pa a mago a mul atli to go yek ɗe ndat cin ga̱ se wo paki wi, ilgwe pa̱l kamata ta̱ ko woni ba boo dla̱l dani wu ko woni ba boo kum ɗe hal ki wo ba boo ke ki tlu tlo yen tla̱t nya ji mbala̱n jwa. Kume ka̱a̱ gem nya na̱ gasi ki wo ma̱n gemti nya ke ki go ka̱ gem nya na̱ gasi wugo a pa ka̱ sak yen lugwe ka̱ ɓatl mal jwa ko kuma ɓal tla jwa ko kol jwa wu kum ɗe ka̱ ɓals ka̱ yensi wugo ka̱ ba̱lsi illa̱ nguki wugo ko kuma ka̱ zaksi yek sa̱ zi wugo to ki mago a pa ka̱ ngo gwa go yek wa ba boo ama be we na̱ tlot ga̱ lu ki wo ka we aka̱ yili aka̱ zigaa ten ta ma̱tlti gwa tenkoo lu mus lugwe illa̱ pa̱li nik ɗa̱ go ka̱ li ka̱n pa̱l kamata ta̱k li ɗe kume ka̱ ka̱ ka̱ zak mal jwa wu ko kuma ka̱ zak wul kyo jwa wu jwe ka̱ na kyo jwasa̱n wu to kume ka̱ pal wugo a pa ka̱ ngo ilgwe ka̱ nguk wu ki mawu a pa ka̱ da yilti aka̱ li ka̱ lu aiki gwe ɗe pa ka̱ li wu, ka̱ la̱mi wugo aka̱ pal teɗi aka̱ ngo illa̱ nguki ga̱ ka̱ cin n ka̱n sukti po ba̱l go ka̱ da̱mti gwa ga̱ ba boo gwe ɗe pa wo ka̱ ige ka̱ nal wi ka̱ yis ilgwe ɗe pa wo ka̱ yisi wu to a pa wo ka̱ pal tedi aka̱ mo mal jwa ju aka̱ ɓalsi ka aka̱ mo kol jwa aka̱ lesi ka tla jwa ma wu aka̱ ɓalsi ka to nugo a pa ka̱ da̱mi aka̱ ɓa̱t singa̱ ka̱ gasi ka̱ ka̱ pa̱l ka̱ ngk shin ga̱ ka̱ gas wu to ka ga ilgon poyi so seko ta̱k na̱k pa̱nta da̱mti gwaka̱n ga̱ yisti ilgwe na̱ma la̱t ten wani ko kuma ilgwe ma̱ na pa̱lti suk wani wuaka̱ ci cina hal lokoci ɗe pa ka mul atl kaman na̱k gwe adla̱m wu goma da rabi ko sha daya aka̱ mul atl ilgon gwa so ta̱ nya zini ang.